<noise> taká tisáá tisáá yaá suni ka jinitɨ jina'atɨ tntasá ntasá ntasá ka natu'untɨ jina'atɨ suni, kɨtɨ ka ka'antu jina'ana yu'u mána ya'a kutu saá saá xíí ka ka'ántuna jin xíí yuan kainstuúntu suni nuúyo ja kɨtɨ yuan ja <hesitation> kaáiti nuni kentatɨ núyo kuanyo ichí jíkayó kuányo ichɨun te ni ja'a ntaátɨ núyo sua te achítu kɨtɨ un ja kainstu'unti núyo ja ná ná kotoyó mayo chi á in nayú ka'an vá núyo ka'an ntevaí núyo xɨ skuitayó in taká ntatíun ja kanta'ayo yuan kutu in, te inkatu kɨtɨ kɨtɨ luli ja náni xaá saá zumpi ka ka'ntuna jɨn kɨtɨ yuán chi suni kainstu'únti nu ka kánati xini ta'anti ka kaáyu ka kaáyutɨ ka inntɨ ntá yunu un te yuan nu ni jínitɨ ɨó ja keétɨ yuan te ka kanatɨ xini ta'ánti jina'ati yuan kua ka kaáyu kɨtɨ luli un jina'atɨ.